Ni hinɗai dajiyabu le`en nan ke e dajiyabu woi ne jere dajiyabu ayo tili no dalo ni da ni dalo goi duk a ƙarƙashin no kada a bele ki nei bu ney kuma ai na dalo mu dalan ko faso ɗoshi mu sakamakoyyo zina kada mu sakamako ye disa bu saboa ka`a ko nan go ika eh tin hinɗan ko sei ka habri kanni Dei mokit ko sakayya amma na ankot ko tube be i tu fe fa ko ruta a yesi deisi ki Dei ni an zaina monu an bono. Amma kada ko yardan ankon kan ko tufe angon iko toka rutta isko gaɗame sabot ka at ingo iko eh ni tin hinɗano gona ino eh na gabsho go aubu se na deisi ndeyi ba wai ei moɗi bu kawai halittan ni dei eni ka don na gabsho go hawanna bu ai moɗi bu na dole dai duk fosi ɗoshi dai muyi sakamako bawai mu dalan ko tai muyye ta a fili duniya bu amman so samu yo duniya kanan wamko kamu gattadi inganta rayuwa mu amma eh fa gagarinni mu dalanka se amma gagarin ni be lafiya tina fa tina eh bete hum lafiyya a sheshe nen ti benente fa.